कंगारू की ताकतवर टाँगें उनकैं जीवित रहन म बड़ी मदद करदि। ऊंची छलांग लगाण का फायदा छ कि ओ जंगली जानवरों स बच पाँदिं। जख चोट-खाय या कठिन परिस्थिति म होनद, वो तेज दौड़दा और दुश्मन स दूर होजांद। ऑस्ट्रेलिया म घाम की गर्मी और खुरदरी जमीन म आसानी स चलण के काम भी इ टाँग करंद।